Nantquie na mandyo na ya na nnteijndeiinaꞌ tsꞌaⁿ chaꞌ na nncꞌoom nncjaañꞌoomjneiⁿ ñequio seiiⁿꞌeⁿ naquiiꞌntaaⁿ nmeiⁿꞌ mandyo nnda̱a̱ a nlꞌuuya na nlcwaꞌ tsꞌa tsco niom tsco na cwiweꞌ ntyja yuu na mꞌaaⁿya nmeiiⁿ chaꞌ na tscota̱ntsjaⁿꞌ, tscota̱sei, tscochjoom nmeiⁿꞌ tsco na nnda̱a̱ nlꞌuu nlcwaꞌ tsꞌaⁿ chaꞌ na ñequiaanaꞌ na jneiⁿ matiꞌ jeꞌ jeeⁿ na nlquii tsꞌaⁿ tseiꞌ tseiꞌ caxti oo tseiꞌ catsjom mati nmeiⁿꞌ ntꞌom nnom na nnda̱a̱ ñequiaanaꞌ na jndeii tsꞌaⁿ majndeiiticheⁿ nnꞌaⁿ na cwilꞌa cwii nnom tsꞌiaaⁿ na jaaꞌ jeeⁿ lꞌue na nlcwaꞌna nantquiemeiⁿꞌ.